में पलो मुद्धी डुकरो प्रदान मंत्री नोरेन रोबोदी <hesitation> चे साल। में चल रहा जी आयोध्या में पलो राम मंदीर चे नी पलो राम मंदीर का। विवात पर फेशलो चल रहा थे ती सुप्रीम कौट मा फेशलो आय गयो की। <hesitation> राम जनम भुमीच चे ना पलो राम मंदीर इत बन से। जी घणो भारी काम कर रहे जी मुद्धी डुकरो तो वारू कर रहे यो जी। राका जी तो भगवान घणी लंबी उमर आपे जी तो घणी वारू राम मंदीर। बनाय रहे मुटलो राम मंदिर बनायरियो अतरो मुटलो अरतरो मुटलो।